Suzish kiyimi, sochiq, quyoshdan himoya kremi va ko'zoynak olaman suv xavfsizligi uchun agar kerak bo'lsa suzish ko'krakchalari yoki qutqaruv kamari olib ketaman shuningdek suv o'tkazmaydigan paketda telefon va kalitlarni saqlash uchun sumka ham foydali bo'ladi.